Ah maro gny biby mihetsiketsiky lafa haly ty andro, tena maro ndrozy. biby miboaky hariva io. Haihay io zao miboaky hariva io, mihetsiketsiky io lafa hariva. Do, vorondolo, reny aby, maro rozy re zay. Misy koa gny karazam-boro sasany ankoatsy vorondolo miboaky lafa hariva. I misy koa biby manahaky moky rey zao mihetsiketsiky lafa hariva.